Somanet eng' eng' sapet ap chitukul ko kararan ochei, chi nekisoman ko muuch kotuiyo ak piik akot alak chepo emotinwek alak, otuitosi ak piik chepunu ole loo eng' emeeng'ung, amu maisomane netok akenge, mmuch isomanen raini yu, kora ain imitei eta ake ko somanet kotareti chi, somanet kokeny kokaisoman inyorchinikei inyorchinikei paisheng'ung nemuuch iyai eng' sapeeng'ung nekonin rapishek, ng'o konin rapishek chu, ko muuch ialchikei kit neimache, much ialchi kei kari ng'ung, ialchinikei imbaret ng'ung, iteche kot, imuti lakok kuk sukul ku ya ka sukulit ne akot ne nekilipani rapishek chechang kopkosomanchi kei lakok kuk, somanet ko kararan amu imutin iwe iwechikei emontinwek ap sang, ipiro tuk ipitembean, ipirotchi kei tukun chetom ikere eng' sapee ng'ung. amu kisoman, kokeny komuch itaret pik alak kopwatita, yeitinye somanee, ko kararan, ii- ipwatitai komie kokeny kokakoteretin i- isich kapwatitaet ne kararan, kokeny somanet ko kataretin otuye ak piik alak ako o- o- opchei kapwatuti kapwatitae tukul.